Chəmmər, chəmmər, chəmmər, chəmmər ga chii rə niya gʊsʊte, bənggə sʊwe mo chəmmər ba dəg ni a chii rə bwi ləmri ə chiim ba gəm, bəra rə n'men chəmmər ki me bən dəmən chii bwi ləmmang, chəmmər də gə be rə bwiləmang a niyʊ, chəmmər de gə yɨgtən kumnii a ni, me rə chəm me mənə chəmmər ki, chiima jʊgəra nəb ma, me bən me bən dəmən chiiya jʊgʊra nəbbe, bənggə sʊwe mo chəmməd de, n'jiiya chii rə niya gʊsʊti, chəmmər n'ji nya, chəmmər gən yuum ba niyəm, bəng kə kʊ nyangke, me mənə chəmmər ki bən bwiya rə bwate, me mənə chəmmər ki bən bwiya a swete, mənni ka mənə chəmmər ki bən nya kwaratang, bən di nən ma kan da yɨnɨngugən me mə nə chəmmər ki me bənyi, ka mənə chəmmər ki bən kwara, bənggə sʊwe mo chəmmər gə chii rə ni gə dəgtən bwi ləmmanga niyʊ, gə dəgənə ma mən yoore me taatə we, chəmmər n'jii nya, chəmmər gə jəgrə niya a ko gən wunɨ jii, a gʊn nya dud da mʊn wi ka mənnə chəmmər ki, yəm ba mʊm a jʊgʊra nəbbe bən si rə kumnii, bən nya kumnii ta yəmmi bəra rə chəmmər, bəra rə yinya chəmmər Gə yɨgtən bwi ləmmangiya ni, chəmmər gə be rə bwi ləmmangngi a ni, chəmmər gə ba dək ki yəmən a ko <hesitation> gʊn dɨgii wi, ka mənnə a ko a a gən dʊgii wi, ka mənnə a ko a a gʊn dɨgii wi, ka mənnə chəmmər ki gʊn dɨgii wi bən yəmən, bəra rə wʊllai bən jamən kang a chəmmər n'ne gʊ wʊn yəmmi rə wʊn yəmbi, bənggən sʊwe mo chəmmər n'jii be rə bwi ləmmangngi n'jil berə kuma rə bwi ləmriya bwiyʊ. Nən jəga nəb kʊ ki, me bə ra rə chəmmər ki, bəra rə chəmmər kʊ kən yəm bagi nəb a təm ba nənom be, bəra rə chəmmər, ni yəmbo mo kən buu a ga nyəngki ki rə chəmmər da nyan, gʊsʊtə ka yəm hangʊ, bəngge chəm, chammər gə yɨgtən bwiləmangugi a ni gə berə chiim bə ləmmangugəm. Ka mənə chəmmər ki, bən buwo wʊ nəb ba a bəmtəna mwi me mənə chəmmər ki bən yullo nʊ mən mwa məna mwi, bəra rə wʊllai, chəmmər n'jii nya, chəmmər n'ji nya, chəmmər mən kabi mən yɨgtən bwanbi n'jii nya, gə chi rə niya a gʊsʊte.